<noise> Noy foli waɗirte daɗɗa muɗum, mabo filorde muɗum. Ko bowuɗen yigo no foli ko ɓuri hewugo fu lekkol ni <noise> e bafi ni, e huɗo ni, e badi kan waɗirta <noise> a tawan e ko ɓuri hewugo fu gorenun kan yahata heɓoyta lekkol e bafe e wadda dimel ngel e sanya <noise> fa tawa daɗɗawa tawake.